اللون الأحمر بالنسبالي هو لون الحب و العاطفه و الرومانسيه فاغلب الهدايا اللي بدل علي الحب زي الورد باللون الأحمر و معظم الهدايا الرومانسيه باللون الأحمر و لما بشوف اللون الأحمر بفكر في مشاعر قويه كدا متناقضه زي الحب و الشغف و برضو له عامل في التحذير و الخطر و إشارات التوقف باللون الاحمر.